إذا بختار قوة خارقة بختار قوة الطيران ها القدرة تخليني أقدر أساعد المحتاجين في أي مكان بسرعة ،إذا كان في كوارث طبيعية أو حالات طارئة أقدر أوصل المساعدات وأساعد في إنقاذ الأرواح يعني الطيران يعطي ح-حرية في الحركة تقدر تشوف المشاكل من فوق وتتصرف بسرعة ،باإظافة إنك تشوف المناظر الجميلة تستأنس بها.